د ځنځیرونو اره تیزه او قوي نوکي لري چې په ډېر سرعت سره د لرګیو سره تعامل کوي دا چټک حرکت د دې لامل کېږي چې لرګی په آسانۍ سره پرې شي. د ځنځیرونو اره د لرګیو پرې کولو لپاره مؤثره وسیله ده.